Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, sèè ka naàŋ kià yèwȧ, mìŋ manaŋ ka kȧ wɔŋ fùɔ̀ŋ kuiɔ̀, wɔŋ fùɔ̀ŋ anyuùŋ fùȧ nyaŋ sùȧ. Wèè kiìŋ mìȧŋ miŋ kaa? E saɓùɛ mìȧŋ miŋ kaa nȧŋ yaȧ, fòfoo mìŋ kuwa ke jii wèè ka weè guùŋ kpùùmȧŋ anyuùnkpùuŋ dȧwiim nyȧŋ, gbèìŋ gbèìŋ aŋ jɔùŋ nyaŋ yèè aŋ jɔ̀ȧkȧiŋ jɔa nyȧŋ, òfoo aŋ jɔùŋ nyaŋ ȧŋ yaȧ mɔɔnɛŋ fuɔŋ wɛɛ̀ŋ, aŋ jɔ̀àkàiŋ nyȧŋ, anyuùŋ kòmaŋ nyiŋ nyȧŋ kuwȧ nɛɛnɛŋ wèè aŋ nyiŋ tùȧŋ gɔ̀ɔ̀yɛ dìì, weètii ke jii miɛ̀ŋ kè yaȧ nɔŋ mìŋ yaȧ dȧȧwè Dayà wèè ka kȧ fùɔ̀ŋ kuiɔ̀ sùà, sèè mìŋ kɔ̀à ka kȧmè nɛɛnɛŋ ka kpùùmȧŋ aŋ jɔùŋ, ka kpùùmȧŋ aŋ jɔ̀ȧkȧìŋ, weètii kai nɔŋ miȧŋ miŋ ka fùɔ̀ŋ kuiɔ̀ sùȧ